Ehe! kama nan- naendiza kusafiri niite handu hohose. Mimi napendelea sana niite Dalisalama maana kuna wanangu, kuna ndugu zangu nkabwa ukumunyaa ntigae nyumba ino nokaa siku mbili, nikeingia nyumba hii danekaa siku tatu. Basii nikabinda kwambaa ki- kigusa kae ndugu zau jamaa na marafiki nauya kayaa.